Lunes raw pues este shik mitiej jos sa- sana gel sanarang najiet nambion sha mam najiñ y par martes apatuan miércoles sambiuw ñiuj sarangan akuej parma mapien anarangan kuej parmataran parmaw kiriw sentar indoj miércoles pues atatuan sanaj pien y jueves ha sawan sarangan mi najiet tiet dios viernes atatuan sábado sawan sasajan ñipelan lami pues ti dios y sábado mismo y domingo pues atatuan sajieran moncanchuen samban parnangue ajguey pues de dios.